Cume capei a ie i capei dël nonu, cul li la barëtta, ch'al a la viziera davanti, pöi a ie ël bunèt, pöi a ie ël caplin dë paia për cuandi a fa caud opüra a ie ël caplin dë lana për cuandi a fa freit, pöi i giuvu a portu chi capei li ch'a sun ën po dë plastica o dë cutun cun la viziera davanti dë cartun